Tuu um tõtõstõ uskmaldaq, kuis sa sait niimuudu. Noq, sa olõt iks tark inemine. Maq joht es saanuq nii hää kotusõ pääle nigu saq olõt saanuq. Et no egäl juhul pall'o õnnõ sullõ! Ja egaq midägi, eläq häste ja häitseq ilosahe!